Assari television ga dulina en television eaka مسلسل ga gunge nan kaire eka gunge nan aragid ta buter ka mulay dari en television la. Wida en television hikr shoguli طبق log shoguli en طبق ka duro dumbi la koki kani twali en telvisoonاشارة ga duro tone قمر صناعي elton fa domi doma gon fa ali logo fa شاشة laki enga fa gauwie. Wida en television ga كهرباء la koki menkan shogul mou waka ayei mn كهرباء mn كهرباء gou taphi mou daw dawi adem dawi eli kir كهرباء ga koki lano en كهرباء deakach